Anche se cuandu a i eru andà ën Costa Rica apunto cume prima, cume dizìa prima, sun andait a vëde ün zoo ënt ün pais vizin a ëndua a i era me cügnà, papagai, a parte ch'a n'a ie ën infinità de cualità e coze e pöi al an dë culur, tanti culur, mi sai nen cum a fan a avei tanti culur parei le piüme